Mazingira gheru ghakighonu ghachileghea mdu ighenda na mwana wa kika marupfunga nawe ndoa, kwathabu ukaghenda nawe airima ighira mwana. Arima itika mda lubha akatika mda mwishowe mdumi aghemlegha. Akamlegha ubhaha andeende ilwa. Lakini kicha kabitha mwana niumfure, umbethe hangu kana upelele the kindo kicha kwabho. Kuvaghire mbare yo lee ni <hesitation> njicha ighire ikii, ighire bhuaji kole iraghire bhuaji lee nimbare njicha kiuchumimana mbare mana bhandu wengi bhaghire mbare tighive mlango mbichwa. Tiraghire nami luvaha lakini kala bhakaku bheru bhalechi bhethwa aekyafethwa miaka ibhi aekyavethani mthoro bhaehyachughuthana. Mpu aliyamchunguthana mthoro na mwana mthoro akyachungutha mpfu ilimanya lee mwanau nikawondo alee nairima iishi nawe? Lakini thiki ndokichekyo itembeana mwana wa kika kuranapfunga ndia nawe. Sio kitu kizuri lakini maadili gha bhanaku bhamiriu aondoa mwana wa mndu aghende nawe hangi amfu rifwe akyashigha du atimithe haja thakwa lubha kukeimwa akyaendiwe iho nyumba kayacha na orwei. Baba ndecha mdau niwamwana wapfwo ahailaghwa mwah ai thiwakwatho, thiwakwatho lubhaha lee hanikii naibharia mndu uuni ulaibharie iwe? Lubhaha bhandu bhanghothi bhakarie tha iko ifwe iwe kwamuondodu. Haniiki aache kwapfwo? Kole kuralemfurie kule kuralemfuria kilimwibhariapfwo mira kole kulemfurie ukatemebea nawe lubhaha kwamuondoa. Henaikyo itembeana mdu wa kika kwuranamwendia thikino kicha kyo.